Frizanii ak ishin huji midaasit ,frizanii wokabaneesiti, won kabanootu woishin sagalea au bisaani hinkabaneesitie ak ishin ihamaan won sun won ak muda ak masaa sadii mal kaskaeniet mal kaban sun isheentet, woishin sagalea ama woishin bisaani hinkabanooti, aminenii woishin won dibi kasiit olkaayenonan ak guya dibi tumienoan haraka ihamaatu wonsuunen